Iks kraanivesi miildüs mullõ. Kas juugi õkva kraani alt vai lasõ kroosi vai klaasi sisse. Tuu um kõgõ värskimb. Pudõlivesi nii hää ja värski olõ-õi joht.